<hesitation> Anao ndray anie amy fiain̈ana tsy maintsy misy lera tafanen̈iny fo tamy raha tsy nety natao. Izen̈y oe mety tsy pôsibla ndreky raha zen̈y fa anao fo zen̈y tsy maintsy misy raha taloha zen̈y nataonao tsy tsara, tsy nety, tsy maintsy nanin̈enanao zen̈y izy iny tokony tsy nataonao.